Peppi, ma com'è ca ti vo' arrisbigghiari prestu e ti va curchi tardu?!? Si unu si voli sùsiri di primu matinu, la prima cosa c'havi a fari è jìrisi a curcari prima di li deci. Tu ogni sira ti va' a curchi a l'una; dimmi tu: com'è ca ti po' sùsiri prestu?